मिन ता आइस क्रीम खायी आ ता उ करेला बन ता पेली हम वेते धवदा छिन अर धवई क हम वेते छिलन ची अर छिली ते वेगा अंदर हमुन जु मसाला बड़ाई वे मसाला प्याज़ पूज कटी ते अर मसाला डाइके वेते मसाला बड़ोदा अर वेइते हम करेला भितर भन वे मसाला ते अर वेते त्योल मा फ्राई करि ते बंडोदा ची।